تاخذ خبزه، تقسمها في ثنين، تعمل من اللول <hesitation> الهريسه، تصب عليها الزيت، بعدها تعمل طرونشات طماطم، بعدها طرونشات فقوس، تنجم ت- تحط البصل إذا تحب، إذا عندك العظم تصمت عظمه ولا تقليها، تنجم تحطها، وبعديكا تعاود تصب شويه زيت زيتونه زاده، تنجم تزيد كعبات زيتون إذا تحب عادي، وإذا ماتحبش <hesitation> كولها هكاكا هريسه وزيت وهكا هاو.